कनडाआई खावू विविध रंग मिक्सरित स्या तो। होजो किशंग ब्रिटिश, फ्रांस आई दुबक्चु मूल निवासियं तंग खावो मिश्रण खिम्म सकेते। हुजगो तंग पराम पारिक व्यंजनो पू पूतिंग तू, नाना इन फानाडा तू, बिलकन रंग अंडा तू, चिकन रंग डंपलिंग तू। आई लॉफ्स्टर, लॉफसटर, सेल्मोन, मुस्लुस, कलेमुस देसके चीजो तोश। बीफ, बुफालो शा हेझके चीजो ले तोश। आई फाहलो रंग सब्जिओ पू मेपल सिरुप, कदु रेडहोग यानी की हेझके चीजो तोश। आई किशंग मीठायोआयोन पो खीमा ता कनडीयाई पाई दुश, कूकी रंग बिस्किट दुश। हेझे चीजो दुश।